بيت احلامي يكون بيه حديقة جبيرة ويكون بيه المطبخ مطل عال يعني عالشارع بيه شمس يفوتله شمس حتى غرفة الاستقبال بيها شمس احب هيجي والبيت يكون مو حيل جبير يعني مية وخمسين متر زين وبيه غرفة نوم جوه ويه المطبخ والهول والاستقبال وبيه ثلاث غرف نوم فوك والغرف تكون سويتات وهمينه المطبخ يكون من هذا السيراميك واحطله خشب يعني اعمل اسوي كاونتر خشب الابيض والخشابي حيل عاجبني ينطي هيجي مساحة